طبعا اكيد انه احب اني اعيش على بيت على شجرة لانه انا ما احب ولا اقدر اتحمل اني اجعد ساكنة على الماء لانه الماء غدار يعني في الاول والاخير غدار ممكن اغرق في لى لحظة. بس على الشجرة بيكون اأمن لي. وكمان احب الخضرة احب الطبيعة. احب اعيش على الطبيعة ما ما اقدر اعيش اخرج امشي. صعب اني امشي واتحرك وانا عايشة فوق الماء. صعب جدا